اسافر اسبوع لي ورا والله دي فرصه كويسه خلاص ،كان مفروض امشي اعمل امتحان كده ، ممكن ارجع اعمله طوالي واكون استفدت استفاده كبيره خلاص